Ah zaho aloha mbo tsy nahandro tamina micro-onde fa gny sakafo na hany gelé aloha mivaingana, tsy avy da andraho direkta aloha agnatina micro-onde fa gn'anaovana anazy aloha avela heky izy ah hitranaky gny gny glace igny, agnaty rano na atao ivelany na amy masoandro na manao akory fa mitranaky igny, miala aby gny rano igny, zay vo ampidiry agnaty micro-onde izy no hahandro anazy tegna.